Nrida nridakiti no kiti yo'o ta kutanti sentir ta ku tan mio sentir chí na nana xio ta ni ku nru linio, na kan viko na chio ta ngukinio xikanó, ta dikuan ngo kitiyochí kitiyo na naho chinti ña na dayati kon tikata ni nru lin niti ta na kan viko chínti ta nio xhikanoti dikon xao ña ku vikoti xhio ta ni tila na ho vikon chin tila ta kini la vii xhitati ñoti ta na ho o on. oxa kuan ñakuxhiti oxa danraon ña kuti ta ni nga ku linn ni ti tá ni axhiniti dikanni ho chutu dikan ni hotan ho o on. nridaikuti nó'o kiti nra nivamion, vichi ña ho tina kuali kuali tá nrida kitijan ta kini vii na konomaonti, na konrionti, na oneonti, ta kinivii kanti shinitiyó ta xati cuenta chí keti sentir ña nridaikuti ho o on. ña alimaon ta nidajan ta ketia sentir, ta ho o on. ka o kontento ho vikoti xhión.